Eh 'dhu <hesitation> nyor-a 'da, or 'da deh-yor-nyor an 'bhorn :on :dha :yor :daa mu, :yee' :mor :on 'kpa 'de 'on, :yee' :ka 'on 'ye-a no :ka 'mor mlor 'on se-a :chlee-deh deh-' :na-dih, :yee' 'an mu :plo, :mo 'on plo, :yee' 'on 'de, 'on :baa' 'an 'de-di'-boi', 'an-an' 'nynuu:, 'on 'bei' 'on :se-' :an-a' dhih bo 'ma-dih-'. :mor 'on :taa 'ye, 'on 'de-: 'on :baa'-:, 'an 'de-di-boi'-: on 'ye, :yee' 'on 'bei' :on :ne-a 'de 'zorn 'an mu an dhih :porluh bo po-dih :ke. 'An mu-a 'o 'on 'dei' nor 'on yi-a deh 'on 'ye-dih 'noror' eh-: :dha-dih 'o, kpon-dih :on 'ye-a 'jeh son-' :za-dih 'o, 'on-de kpon-dih:on 'ye-a 'jeh son-' :za-dih 'o, 'an 'yu. 'an-a'a: 'nynuu: a kpon-dih a 'ye-a 'jeh son-' :za-dih 'o, 'on :baa' :or :ne-a 'o :or 'ye-a 'kle 'an dhih-a 'jeh :ke, mor-: 'on 'de-:, deh :daa eh-: 'on dbo-a bo a 'ye-a 'jeh son-a' :za-dih 'o. Yee' :an pobo-a 'o, :on 'de-:, 'on :baa-:, :an 'de-di-boi'-: :on 'bei'-: an-a' 'ma-dih :an dhih bo, an-: 'ma-dih :an 'nyne-a dhih bo. A 'an 'de-di 'de nae' or mu-a pobo: deh or no-a 'on 'yi-dih eh-: :dhe-dih 'o 'an a'a: 'nynuu:-a 'jeh :mor on :ne on 'bei' an taa bo nena-dih :yee' on 'da 'an 'de-di 'nor 'on 'de mu-a deh or no-a 'yi-dih eh-: :dhe-dih 'o. Dhih 'jeh :yee' mona-a mu :an-a'a: 'nynuu: no, :yee' 'mona:-a mu :on :baa' 'i-:, 'an 'de-di-boi-: :on 'bei'-: eh mu-' :no, :yee' 'an 'jeh :ke <hesitation> :mor on :taa :an 'nyne-ya po :yee'eh no-eh :an ne 'kpa+ ken, :yee' an po :on 'kpa+-' dih, :noo' :ne-a 'o an bale' an nyorsoa dih, 'an 'yu :or mu-a 'de nao' ka or ye no-a, or kpa :geie: 'jeh 'o, or 'ye deh 'an 'jeh 'on 'ye deh 'ye 'o, :on 'be :yor :an dbo-a deh bo 'gwie:-: :glaa'a:-: :yee' <hesitation> or :ne 'o or 'koor-dlu:+ ken :ke :daa, 'on 'be :or no-a 'o :or mu-a 'de nao' 'de :or 'ye-a 'an deh bo :ke or :korn 'gen 'o nyorsoa, :on 'gen "ma-dih or deh zon-a dhih bo 'o, or 'ye :mor or :taa 'ye :chio'lo: :ka or no-a 'de or dba-a 'on deh bo or 'ye-a no or 'ye eh 'on bo dbo 'o, :yee' :kaa 'on 'be-a :dao' or no, :yee' :mor or ta-a 'o no 'de :an worn-ih, :yee' :mor :or dbo or deh bo :ke :yee' eh no-a 'mona: :dhih.